निर्णय लेवां में अंतर्ज्ञान एक अहम रोल निभावज। जब हम कई बार सोच-विचार कर, दिमाग में उलझ जावै है, तो दिल की आवाज सुननी पड़ै है। ई अंतर्ज्ञान, जिकरो नीव अनुभव अने सीख पर आधारित होवे है, थाने सही दिशा दिखावै है। दिमाग अने भावना के बीच संतुलन बनावण में ई मदद करै है। कभी-कभार जब त्वरित निर्णय लेवां होए।